अ प्लेन कहुँ। प्लेन त हमार इय एउठा नभइनहुने यउठा <hesitation> एक एउठी देशवासे दोसरी देसवामा जाइके तहिया एउठा नभइनहुने साधन भेलिया । इय हमार हवाइ‌मा हवाइ‌यात्रामा इय <hesitation> हसिय । प्रयोग हसिय हवाइ यात्रामा कहु न । हसे हवाई यात्रामा इय चलसिया । एक देशसे इय दोसर देशमा इय हमार मन्से ओसारपसार करक देखि लिएर सामान <hesitation> एउठी देशवासे दोसरी देशवामा पुगावके लागि इय हमार प्लेनक एकदम खाँचो हसइ, जरुरत फेरि हसइ । यकर टिकट महङ भएतापनि इ सुविधा देसिय ओते । हगना मुतना सबकुछ ओकरहीमा। खैना हसइ ओकरामा । इय हमार प्लेन एक देशसे दोसर देशक ट्राभल कदेहुन यातसे वाते जाइके एकदम आवश्यक बडइ।